Toño nkesuk mmana mkpon mi ke itu eke toño nne mmi akaman nin mkpon ƙitu. Nte nkonyuñ mkponde oro, kpukpru se nkọnguñ nkudde ama afan ma ami o. Nte uwem ọnyuñ odude ke itu, efun nnyin inyuñ iduntra, ikọrido inyuñ i mme mkpo ikọnyuñ ikemade mi oh ekamade ebok nnyin tutu mmokpon mma nsim ini emi nkade ñwed k anwa nworọke mkpọñ ebi ke man mmanyuñ nkip inem eti eti. Usua idukho, kpukpru owu amama owu, nnyin etie mbia mbra ke ebi eke tutu nnyin ikpuni ima etie ndude toño nkọsuk nyuñ mmana edi ebi eke nsuk nodu mi edi ñwed ikpoñ esi min ọwọrọ aka anwa.